<noise> Julde sallah buri am luttuɗum yende siiwtare. Yende julde mi defan nyiri, mi defan marori, en yahan saare soobirabe am, en waadan limse kesum pol, min wooman, min ya saare yadikko am, saare nenne amin, min yah pellel siiwtare.